Toa pota a rebni wolung a toa mte. A rebni wolung a mte ba le yatinum te hiraraha silera mte tum. A rebni wolung tani a mte bu len tra tamta te la hamansa rme. ba tanta len tru kawu te la sirma bte lalta tne ra mte. hi lalte ra mte tum ba toa te tu hamnasna inna. katun i hanopu i ya tra inna i puta. te hanopu hamanse a tsi bte, tu hamanasna inna tum. mni nilisin mni kto kapin. E tu nasin a toa pla tra inna ba mte te takei sei hamansa nma ba rebna te bsu kla kla binere ra mte. Ba rori tsin a mte takei kbe moa. katun e tu a pal palanga bu palanga te la seina <laughs>